Raha nitranga ta Rosy tao ndreky <hesitation> zen̈y. Irô Rosy zen̈y nisy nisy môman zen̈y nisy revôlison risy zay nianarana ta lekôky. Ia, azoko honon̈o ndreky areky zen̈y, fa ny azoko honon̈o koa nisy <hesitation> lagera zen̈y tao avoa zay rô nandresy <hesitation> tamin’ny gera maventy tavaratra zen̈y zen̈y.